Zwakah ke anah ba zu-kebe, bah zuzwakah kah a nyina shiker mamwah, ta nyina shikir mam-wamna ye thethoma waye han birow, nyina wamnah ba nagine ba shunah gananu'a eing birah a yakalah ar gananu amna ba shunah be kim boo ma shikire mam deh hana shwaka bimah a mo mele. Yino wamna eing bo kwallah amir ahayaga bunagah anah mir be kah zu kah du kwala amirwa sakeh nyina anah kah zu bakah fah niri eing eh..e-e shwaku shwaku wumala a zirwa ar mir bakah fah a yura gananu a eing annah mir hana hana gumnin mirna. Nyina shikir mam wamna ka shikiri mama ka shwakere ga'a titomawaye we ka zire a mirah a shoo a shownthe nah. Hanah we ba shwakere ga'a ein a shau ga junah a nah, hanah we ba shwakire eing a shau ne ja. Nyina shekir mamwamnah nane nanah turu hanah we ba shwakire gah nah eing juwa'a mile, hanah we ba shwakire ga'a eing ba jar shohna gananu amna a yune yi'a anabe a ha a-a-a ziraya anah be, boo yisun bah bamir, a haiga buna gah eing an hayah bunah nyinah Silma. Nyina shwakule dah nab shwakah na Silma, nyina ga'a juwade ba jiba ne jiba mama ayu gan dinki gadeh bah shwaka na Selma. Nyina eing kwala'a mir na zir nanana zir farnuna a nane ana mir a zeze azu a halauya a zamani jalauya we nane webeh zamaniwa ajalah ar shwakulah a wumah nyua wumah, ar bo yu mir shi gananu'a bin kwahnei binake shiker mahm. Beke boo ke nu thamkah kah a mila lamir eing yu buthatha mir mile eing dau ke nu subyo bekebo subyo ne hama a mile wane-wane be ke amna, eing kwamyaka ma ze mah shike maham eing she'a hagana nyina shekir mamwah muna gade, hagana nam nu n e-e-e yunana mah chike mam ga, mo ye ma mahama chika mam na nyina chiker mwawana. A yuna ne mo maha ma chekire ga mam gadeh dakah kaye kutha ha dau, we mah maha ma chekiri mamna halawe ma figah chekire mam gana haga nam nu tamkah ga, bikeba amna nyino wom chiker mamwamnah hana frama yina a-a-a-a milya lamir eing kwamnyakah beke boo ke chikere mamah ke, shwakire ga'a, eing kah juwa mir milenah kah shwakira ga'a eing kah jar ne jana. Gananu amna duka, nyina na eing nyina chiker mamwamnah hana zir mira a mira milena eing yira hane zir farnu a ya zaweya wayina.